Ipure ñaenii, illampu, illimani, cerro rico porosi, sajam. everet, aconcagua, pico de adan jaeramiñovi ñanoi, michiocan, ontario, titicaca, jalisco, misisipi, nilo, madera mamore río grande, río seco, pilicomayo...